Taka ni kuu chilaa, lata, ndasataka ye na lujua meeni ye lo nda nda'yii te nda nanijna'ai, a tokoko ore lo nda'yii te najanai lavi, lujua ni kuu chikuili, ye naá ko jnu ni na jo xijii ixi ni kuu lajni, ye naá kuu lo ña kava'a, jnu ko ni na joxijii, ni kuu kua'a, ye naá kuu lo va'a.